<noise> Taratasy roa moa zay gny farafaharatsin' ny gn fampiasa trombone izay. <noise> Da alainao i da atsofoky amin' gny taratasy eo, <noise> da gny lavalava igny mifikitsy azy baka amin' gny vodiny ato; <noise> da gny fohifohy, mifikitsy azy baka aloha ato soa tsy hiala fa mifikitsy soa izany i taratasy ign. <noise>